<hesitation> Antony ilàvan̈a masìny fampifangaroan̈a siman ndreky zen̈y, koa fa koa fa man̈amboatra tran̈o baka na misy raha amboarin̈y zen̈y mila siman. Ke bàka amy masìny io zen̈y tsy, olo zen̈y fa tsy sahiran̈a eky mamadibadiky. Fa direkty zen̈y fa masìny io fo zen̈y <hesitation> man̈afangaro i siman io iô zen̈y amin'ny amy rano ndreky raha Ilàvan̈a izy.